راه وأنا بطبيعتي نسمع قال الاغاني بالكل اما عند الاغاني الشرقيه راهو نشيخ فيها بالزاف ونحب نسمعها ونتاثر بها ياسر خاصةً اغاني تبع الجيل القديم هذيك الجيل الذهبي والله نحس هكا عندها شعر والحان ماكينش كيفهم في الوقت هذا اللي رانا فيه.